פאחד אלעשיה לאקת צאידה כבירה פי אלעמר קראעה פיהא רסאלה, חלתה בفضול ולאקת פיהא קלמאת מכתובה בכת קדם, כיתכּלמו עלא כנעז מחבי פי ג’זירה בעידה, שדות אלח’ריטה לקנת מע אלרסאלה וקררת דיר אחר מגע’מרה פי חיאתה ימקין תלכא אלכנעז, וימקין תלכא שי חאג׳ה אהם מינוה.